وایلون یو تار لرونکی موسیقي آله ده. د وایلون د تارونو په تېلو سره غږ پیدا کېږي. تېله د تارونو پر سر حرکت کوي. اهتزاز د تارونو غږونه جوړوي. دا اهتزاز د وایلون د بدن له لارې پیاوړی کېږي. فینګرزبورډ د غږ د لوړوالي کنټرول کوي. هر تار بېلا بېل غږ لري